Duniaya hii yetre aina nyii nyingi sana sa lugha sha wahesabu tanzania hii taba kwetre makabila saidi ya selasini naa au arobaini.